E haqilungo laran niyo nan godo achadana aange me madung Kurunum bona to gore jesu datan laran bandukodo An then niyo hado, iyo an the vetifu